Un kachi chinaxu kui hi i yena'a tanui yena ndava'i, kada fritoi chún vee ndun nduu, ndu aciti vina nuna naxuu xunguu ndavaxu yanduju ndavaxu he nada fritoxo teyungue ndañaxu ya'a ñuu cuchiján pero ndanduxu aciti vina pero ñaun yenadu jun, onre ndavai nininu ndunguu ndavai ndeyende nuu ndeyende nduu nunuu lakui la deen cuchi ján, ndadei deen ján dee cuchi tadadai ndevino tadajin ndunguu tada frito chuvee yena'a yevanka kachui yenai, jain pero dinaguu njun ndinaxu kuechi vinaxu ndanduxu aciti takan ninda ndaxuu uu nuna, kai yexuu ndanduu nda'a viku atukan ndandexu deen te onre ndavaxu ndente deenjaru ndakexuu nda'a, ndavaxu dakene deen lakexu nda'a deen cuchi ján lakexuu lanchanui yeva'a kodo kokenró pero dojonika kuan ndandu dee jan pero inaxu atukanadexu deen, ndanuxu aciti.